Ani yago baaro ta tala ni chabi tongo. Kaisa chabi khe bwswkang gate o tala fwnangma ni chabi. Tei kainui khe nog ni doga ni chabi. Tei kaisa khe ukulok gate o fwnangma tala ni chabi. Tei kaisa khe fatar ni bathhroom ni chabi. Tei kainui khe almirah ni chabi. Tei kaisa khe kitchen ni chabi. Tei kaisa khe trunk ni chabi. Tei kaisa khe scooty ni chabi. Tei kaisa khe twui nog ni chabi. Paithakni chabi khe store room ni chabi.